Con tanto bon gusto, di belli mòbili, fiori, fiori a-i barcoin, libbri, tanti libbri, e un letto; a coxinetta piccinetta comme tutto. Int'un spaçio piccin beseugna dâghe unn'äia specifica, tipo da baracchetta, zugâ in sce quello, no in sciô fonçionale, sedonca vëgne brutto.